Ekyokubanza ngatuski lebya engine yayu ngayabirikulha yithi kwisi ngayabirikolha buthuku bungahi. Iwanganaghulha emotoka eyi- engine iyabya iyabirikwa, iyabya isiyikyikolha ndeke kyekyindu ekyokubanzabanza ekyanangatsuka erilebya kubanga emutoka ibwa eyosi naliyangabya pikyipikyi yikakolesaya e- engine. So e- engine yangangatsuka erilebya omurundi owokubanza. Nekyindi ingalebya yamabirisosa yithi, ebyuma byayu byamabiribya bithi, yabya byabiryasaku amakenge byamabirikulha kutsibu, neru ahu nanginatsuki lebya ngayikinyiha kwasente singahi, neru ingaghulhayu.